أفضل الذهاب لتناول الطعام وحدي خاصة الغذاء. أظن ان هذه الوجبة وايد مهمة. وإذا ما كان معي رفقة. بظن أني بقدر أتناول الطعام لوحدي. في مطعم وايد أحبه وايد أحب أروحه وأتناول في الغداء.